खमए अमर् जिबोनत् एत गोतो पुनो भुमिक पलोन् कोरे। खम कोरि कोरि इले अमर् मोन्तु भल् लगि थके। जे ते अमि कबक् एब केम्ब एब अमर् रोगत् भुल् कम् कोरे। जे <hesitation> भुल् किबक् कोरे। ते अहे मनु जोनो खम कोरि इले। ते ते मोन्तु खुब् बेह लगे। जोदिउ त मजोते एत <hesitation> भलो लगे मोन्तु। खमए अम अतित खमए अम <hesitation> अतित अतित अघत् बु पर अम अघए ज बोले हो है कोरे। अरु अतिक् परिबुन्द जिबोन् ज पोन् एत गोहि तुलि बोले एत हखम् कोरे। हखम् होइ अमर् जिबोनत्। जोदिउ अमि कबक् खम कोरो। जे ते निजोके निजोके होरु जोदिउ जेन् अमि कितब निजोके होरु बोले भबिलो। कितु हेतु कथ न होइ जे अमि मोनोत् हन्ति पये।